जिज्ञासा आपको सिखन में बहुत मदद करता है इस बात का पुख्ता सबूत है। जिज्ञासा आपको नई जानकारी को बेहतर ढंग से याद रखने में मदद करता है। आप किसी विषय के बारे में जितना जानो यह जिज्ञासु हुई हो उत्ते याद रखने की संभावना बढ़ सकती है।